Om, niisi, kalam niisi ka ba'am zo'e bala. Tu tari niintɔgerega ti ba yi'ira ti parrot. Tara anyiira, Pɛtiŋa, dayene. After dayene tu tari bunɔ silega, tara tuseŋo, tara yibega ɛɛn hɛɛn. Tu san ze'ele tu tari zunzoŋɔ. Tara <hesitation> tii atetiita ɛɛn hɛɛn. Tara mɛlesega, tara guuguu. Bana woo de la niisi.